Xia xixi na'a ntikue ika kuu ñaa loo espaguieti ra loo ntuchi ra loo yaa tii tichi ya taxai ini ko'o xixi ra, ntuchi ntiayuu kua xixiyu ya kejena, keje tu tichi xi'i kua xixiyu ra ya ntuchi'ka xina ntikoiya nuu yoso yaa ntiayuu suvai'a ra ika tajaia ini kisi na chiyoa ra taxa kunii kovaa suva xia vaxi tu vitaa'ka ra ñia un chikai loo ku iixiya ra, ya ta taa i'i na'a vaa loo'ka nichiyoa ya ntakuva ni nteje tii yie iixi tixi mi ntuchi vali'ka ra tajiya tu tichi xia'a ra ll xa vaa loo tajii tie yia'a ya tie yia'a luku, yia'a luku tia'a xia'a luku tikoi ña tajaiya taviyu nuju xiyo, mi yia'a luku valika ra ika kujuia ya xii kóo tia'a ra yan ni ntatisoi mi ini kisi loo ntuchi'ka, taa tantii kei, ika kei ya espaguieti'ta xinaa iniya cazuela vali yia, yia, yia ntika va'a ini ki tajai miaka, xina tajai tikui na chiyo'ra ra tantii tajai loo iixi ka'ara ra taxa xiara ntakuiso koyora ika tajai miya sopa mia espaguieti. Tajika'ra na xiyoa ra, nichiyoa'ka takuva ii cinco a i'i diez minuto nichiyo mii espagueti'ka ta xia xini va'a ra chikaia ya sinu tavaia kaa tikui mii nu nichiyoa'ka ra tajaia ini mii, mi tuku mi inia'ka ra, tantisoi crema ya kek xina chikai mantequilla kaa mi ya cazuela loo'ka ra xia tukuva ntutia tii mantequilla ra tajai mii ya espagueti ra chikai crema sata ra chikai tie yam ya <hesitation> tikui tie tinana sata ra, tinana'ka ra tii nikansu nuju xiyo kumi tinana'ka na, xia xiatari nuju xiyo ra tantii tikoia xii licuadora ra ta kavaia sata mi espagueti ra ika tuva ya espege espagueti ya kua'a suva ta ika ni xikai yaa ni kiyu queso ra, ya ika rayai queso xii mi yia ña'a ya ika rayarna'ka ra ñia ntuva ya yuchi vali suva tantii ña tantisoi ya taxa vaa. ika tajaia ini ko'o ra ika tatisoi queso nuju ra xi yaka kua xixiyu na'a tikue ra, ta ya tikui xiiyu na'a ika kuu tikui tia tamarindo xina, xina tuku mii ka'á nixiaa tukui kiiyu ta tavantii tuku mi ntuju vali ini mi tamarindo'ka tavi tie'e sata ra <noise> xia nixiai tajai chikaia ini olla ya chiyo mi tikui ya tamarindo'ka taxia ra. Xia chininuia nuju ñú'u nichiyo raka naa nichiyora ra xia ika mii, mi nu- t ya chinuiaka ya ika tantisoi ya i'i kuaava'a sukar takuva i'in sava kilo ya azucar tantisoi xii mi tikui'ka ra xia, tantii ika'ra xia taxa vaa, xia vaara xaa ya tavaa ntii mi tamarindo'ka tikui sata xia kuxia va'a mi tukuiya ra, ika sunuia ra chikauiya ini ya cubeta loo tatisoi'ra ra ikaa chitai tikui vxi xi'ira ra xiira, tajaira ini vaso xiiyu.